Ijtyaju ijtyaj paloma tambienh, äj nämpa't que jetij 'yanhmayajpa 'yune wa'ku 'ye'syaju por que mi pyäjkya äksi, mi pyäjkya ane titya'p nyanjnhayajpa 'yune, entonce cuando mäja'ajyajpa 'yune jetij 'yanhmayajpa ja'ku mye'tzyaj kyu'tku y tambien ijtu 'aksyi wijtyajpapä jenä, nyäwijtyajpa 'yune, tzyämpojyayajpa ku'tku titya'p wa'ku 'yanhmayaju wa' ku'tyaju y nyajnhayajpa ku'tku wa'ku jete 'ye'sya, entonce 'ye'nhyajusye'nhoj jete tzu'kumyajpa'ap wa'ku minu mye'tzyaj kyu'tku y lo mismo tzyäjkyajpa jetij, ye'nhyajpa, ijtyajpa 'yune entonce kye'nanhtzi'yajpa wa'ku mye'tzya'p, wijtyajpa manhyajpa ka jut'tya'p pya'tyajpamä kyu'tku y parejo wijtyajpa entonce 'yanhmayjapa wa'ku 'ye'syaj 'yune wa'ku ku'tyaju igual paloma'i jejtzye mye'tzayajpa kyu'tku tyitya'p 'yune, tambien jetä wijtyajpapä keye'yajpapä animal jejtzye manhne'nhyajpa, 'yanhmayajpa ja' tzyäjkyaju tyäk, tzyäjkyaju titya'p mamä änhyaje, mamä ku'tyaje, igual como mya'ma'i kye'nanhtzi'yajpa, jejtzye 'yanhmayajpa juwä po'yajpamä jenä mayajpa jete tambien, wa'ku änhyajumä, wa' ku'tyajumä, ka ijtyajpa 'yune tambien jejtzye kye'nanhtziyajpa wa jut'tya'p änhyaju, wa'ku mye'tzyaj lugar juwä ijtyajpamä, wa' ku'tyaju y wa' änhyaju, wa' mye'tzyaj kyu'tku, wene wijtyajpa'p wijtyajpa kumku'oji, wijtyajpa tza'mojmä.